Aiky, ohatran'ny ohatran'ny anao mitsoka raha agnatin'ny vava io miky a ny fomba a <hesitation> hitsofan'ny aspiratera loto a <hesitation> sady mahazo vovoka any ambanimbany rehetra rehetra any aby izy.